أنا بفضل إني أروح رحلة مع شريك حياتي لإن ليش؟ لإن الرحلة مع شخص إنت تحبه تستمتع بچو من الخصوصية و چو من الرومإنسية، بتقضون الوقت سوا تسولفون تتحدثون عن اهتماماتكم كيف راح تقضون باقي حياتكم في المستقبل ؟ عن اهدافكم طموحاتكم القرارات اللي بدكم تسوونها.